स्वीडेनान आता एक आपके फस्ट मॉर्डन आर्मी तयार केलेया खाई यूरोपान। तेंच्या फाटल्या सोफिस्टिकेटेड टेक्स कर सुधा सिस्टीम तेंच्यानी लइल्या। गुस्तावस, हाऊस ऑफ वासा रूल्ड केल्लो स्वीडेनान।